en minä kyllä siihen puhu kyllä vain niin on
nyt on kahdeskymmenes päivä heinäkuuta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkolme minä olen Noormarkun pitäjässä Finbyn kylässä haastattelen Mari Joosefiina Lammista omaa sukua Blomberg joka on syntynyt viidentenä päivänä maaliskuuta tuhatkahdeksansataakahdeksankymmentäneljä Noormarkussa tässä samassa Finbyn kylässä toisella puolen maantietä niinhän se on
niin juu niin on
täällä olette ikänne elänyt
niin olen
jaa vieläkös se teidän kotopaikkanne on siinä paikallansa
on on mutta se on reilattu se on ollut vallan toisenlainen se on reilattu moneen kertaan mutta silloin kun minä olen siellä ollut niin se on ollut semmoinen kaksi pientä huonetta ja ja kymmenen henkeä väkeä ja oliko se neljä kyynärää pitkä ja se pirtti ja ja kolme kyynärää leveä ja siinä oli kymmenen huonetta ja kaksi sänkyä ja se kymmenen henkeä oli ja siinä makasi ja oli yötä niin ja ajatelkaa sitten että minä olen vielä ollut rippikouluikäinen jo olin silloin kun minä makasin vielä äitini jalkopäässä kyllä tuota kyllä tuota noin se oli piukkaa kyllä
mikäs teidän isänne oli oliko se työmies vai
se oli työmies se oli tapuloitsija
tuossa Ahlströmillä vai
niin Ahlströmillä mm
täällä on vähän joka ainoa ollut tuolla Ahlströmillä töissä
niin kyllä ne kaikki siellä ollut on mutta kyllä se kaikki meidän mukulatkin melkein ollut kotoani niin kuin meidänkin muksut mutta kyllä ne nyt on Porissa meidän mukulat kaikki
mieli tekee kaupunkiin nykymaailman aikaan
niin ja kun ei täällä saa työtä sitten en ei niillä ole antaa työtä omaa kyläläisille muuta kuin semmoisilla ulkoapäin tuotuja ne on parempia no karjalaisetkin ne on paljon parempia kuin oman kyläläiset
onko niin
on varma
en minä usko
kyllä minä uskon ja tiedän varmasti ei täällä ketään oman kylän ihmisiä enää ole kaikki ne on häipynyt pois kun ei mitään ole työtä ollut ja jos on ollutkin niin semmoista että ei ole palkasta ollut tietoa ja minun mieheni oli suutari mm ja sillä oli miehiä työssä kyllä silloin kun se oli - terve mutta sitten kun se rupesi sairastamaan niin yksin se sitten vain teki ei sillä sitten enää ole ei suinkaan siellä ukkonen vain - käy
auto menee tuosta
mm juu ja semmoinen minun elämäkertani on ei se siitä parane sitten
paljonko teillä oli kotona lapsia
- minun -
- isällänne ja äidillänne niin
minä sanoin että kymmenen niin ja minulla oli ollut seitsemän mutta yksi on kohta pienenä kuollut ja tuota noin ja kaksi sanonko minä oikein että tapettiin sodassa mm minä sanoin oikein suoraan ei ne mitään kaadu ne terveet nuoret miehet jos ei ne saa jostakin pyssystä tai jostakin semmoisesta
niinhän se on
en minä usko sitä minä sanoin jollekin diakonissalle että meiltä on kaksi poikaa tapettu ja hän sanoi että älkää sillä lailla sanoko ne on kaatunut minä sanoi ei varmaan ole kaatunut ilman jotta kyllä ne tappaa on täydytty mm
niin puhutaan vain halkinaisesti asiat niin kuin ne on
juu minä puhun kaikki sillä lailla kun ne on en minä viitsi kaunistella yhtään se oli niin paha paikka
olittekos te vanhempia
ja - ja kolmas haavoittui sitten minulta mutta se asuu nyt Porissa se on Porissa kerhoneuvojana ja ja tuota noin se asuu siellä ei se ole täällä Noormarkussa niin
olittekos te vanhempia vai nuorempia lapsista
minä oli kaikkein vanhempi ja minä olen ne melkein hoitanut kaikki mutta kun se kolme jäi sitten mutta kun kyllä minä sitä kolmattakin vielä vähän hoidin kun äiti sairasti mutta kaksi on semmoista sitten joita en minä joutunut hoitamaan että kyllä minä sitten kahdeksan niitä hoidin -- ja sitten itselläni on ollut kuusi sitten se yksi kuoli minulta pienenä mutta niitä on nyt sitten ollut kuusi hoidettavaa ja minä jäin sitten leskeksi ja minä jäin niiden kanssa yksin mutta en minä ole viitsinyt pyytää mistään kun se oli semmoinen juttu että jos olisi - kunnastakin pyytänyt niin sieltä sai viisikymmentä penniä tai oliko se viisikymmentä markkaa kuukaudessa niin ei se kannattanut pyytää mitä siitäkin minä sanoin että minä olen pari ateriaa syömättä ennen kuin minä rupean viittäkymmentä markkaa ottamaan kuussa en minä minä olen yksipäinen ihminen kuulkaa mm ei suinkaan siinä niin se oli juuri silloin - kapinan jälkeen kun meidän mies kuoli ei suinkaan se mitään niin erinomaista ollut mutta aina ruokaa oli minä järjestin sillä lailla että sitä oli
niin eihän tämä Noormarkku ihan vallan köyhä pitäjä sentään ollut kyllä täällä
no kyllä se tavallisen minäkin sain markka viisikymmentä penniä siihen aikaa tunnissa niin ja kuutta henkeä vein eteenpäin niin ei sillä kovin jouluksi ja juhannukseksi ostettiin voita silloin oltiin sillä lailla puoli kiloa kummaksikin mm tämä on totta että ei se ole mitään valetta minä sanoin oikein suoraan mimmoista tämä yhteiskunta on ollut mm ei se sillä lailla eletty kuin nyt mm joo
- elikö teidän isänne ja äitinne vanhoiksi
äiti oli yhdeksänkymmenen isä oli vähän yli en minä muista oikein mutta se oli siinä vähän yli seitsemänkymmenen isä mutta äiti eli sitten yhdeksänkymmenen vuoden vanhaksi kahta päivää vailla
te olette äitiinne vissiin tullut kun te noin hyvässä kunnossa olette vielä vain
kyllä kai kyllä mar minäkin elän yhdeksänkymmenen tai taidan elää sadan vuoden kuka sen tietää sitä mitään tiedä joo
ja kun olitte vanhempi lapsista niin joudutte heti muita auttamaan
juu kohta silloin kun hiukankin vain passasi niin mukulat lyötiin jalkojen väliin kun ei he ne pysynyt muualla istumassa vielä niin niin minä laittelin istumaan ja siihen kaikki kakarat sitten voi voi kyllä se oli eri peli
mitäs - äitinne puhui niistä niistä nälkävuosista niistä köyhistä vuosista silloin
no ei meidän äiti oikein tiennyt niistä paljon mitään mutta se oli minun mummoni Hellqvistin mummo kun - eli siihen aikaa kun ne kauheat - ne oli ne köyhät vuodet kun ihmisiä kuoli nälkäänkin mummoni minun eli - oli silloin minun äiti oli kai niin paljon vielä ollut nuori että ei se oikein muistanut niitä
puhuikos mummonne mitään niistä erikoista
kyllä mar se puhui mutta muistanko minä niitä mutta minun sedältäni oli kuollut kai lapsia kaksikin lasta
silloin juuri
niin nälkään juu että että mutta ei se asunut täällä Finbyssä se oli -- Vähälläraumalla asunut mm
se vasta kovaa aikaa oli silloin
kyllä se oli kovaa aikaa
puhuiko mummonne että kerjäläisiä kulki ja
kyllä ja minä - minäkin olen nähnyt niitä kerjäläisiä kun pussinsa kanssa kävi se seitsemän pussin äijäkin niin sen minä muistan vallan hyvin kun seitsemän pussia oli niin
oliko täällä semmoinen
oli ja se kulki täällä pitkin joka paikassa ja kerjäsi kyllä niitä oli paljon silti niitä kerjäläisiä mutta nyt sitten kun se kielto tuli niin ei sitten nyt ole kyllä mar ne - joku vähän aina kerjää niillä on aina jotakin kirjoja myytävänä jotakin mitä se on kuin kerjuu semmoinen ei niistä mitään saa mm se on totta ei niistä mitään - elä jonkun - lehden tuosta myy niin että kerjuu se on että semmoista se on kun ei rahaa paljon ollut juu kyllä minä ne muistan kahdeksankymmentä vuotta melkein muistan minulla oli ollut hyvä muisto pienestä asti mutta ei suinkaan kahdeksassakymmenessä vuodessa sitten paljon - muutu maailma
no kyllä mar se sentään on muuttunut vissiin aika lailla
no kyllä se nyt vähän on muuttunut mutta nyt se meinaa mennä takaperin
kuinka niin
no en minä tiedä kun rahakin meni samaa juuri se markka viisikymmentä penniä niin kyllä se siinä muuttuu pikkuhiljaa uskotaan vain
no puhuikos mummonne semmoisia että täällä olisi susia ollut ennen maailmassa täällä
ei muuta kuin minä ole itse nähnyt pikkulikkana niitä tuli niitä tuli vain tuohon maantien viereen minä muistan kun tuffavainaja niin leivinvartaan kanssa meni niitä ajamaan tuon mäen taakse kun tuota noin tuo oli niin asumatonta tuo koko mäentausta ei siellä kukaan asunut nyt siellä on tölli töllin kyljessä niin tuota minä olen itse nähnyt tuffa lähti semmoisen leipävartaan kanssa ajamaan niitä pois kun minä menin mummolaan ja ajattelin että tuota mitä tuommoiset itikat on ja mutta en minä mitään tiennyt ja tuffa sanoi että älä nyt likka lähde että tuolla on susia minä menen ajamaan ne ensin pois ja kyllä minä sitten yhden kerran kun minä menin kotiin niin minä näin kyllä ilveksen niin ja se mutta ei se kerinnyt minua näkemään se loikkasi tuonne toiselle puolen jokea että kyllä minä niitäkin näin silloin mukulana pienenä mukulana
se on komea elävä se ilves
on se oli niin kuin suuri kamala koira mutta häntä niin kuin pidempi ja se tuli meidän kotipihan läpi ja taisi tulla meidänkin pihan läpi mutta kun en minä nähnyt sitten kun se meni kun se - meni sitten se meni jo mummon pihalle sitten ennen kuin
onko puhuttu että ne sudet olisi ihmisille jotakin tehnyt
kyllä mar ne niitäkin hätyytteli minä luulen en minä muista enää semmoista mutta tuota noin kyllä mar ne niitäkin minä luulen hätyytteli kakaroita mutta kun niitä sitten ruvettiin vainoamaan niin ne poistui sitten vähän edemmäksi sieltä
lampaita ne vissiin vei
lampaita ne vei tuolta metsistä sitten kun mutta ei uskaltanut tulla ihmisten asumusten likelle enää sitten kun ne rupesi niitä vainoamaan pyssyjen kanssa
oliko täällä oikein semmoisia hyviä metsämiehiä jotka olisi
no kyllä mar niitä elämän iän ollut on minä luulen kyllä mar niitä semmoisia sitten oli jotka oli vähän parempia juu
no onko täällä karhuja ollut ennen maailmassa
no karhuja ei juuri minä uskon ole ollut likimaissa kyllä mar niitäkin tuolla metsissä jossakin oli
ei vanhemmat ihmiset puhunut mitään koskaan
en minä koskaan kuullut että olisi karhuista puhuttu muuta kuin tuolla metsänsydämissä jos jossakin oli ei minä olen niin paljon nuori vielä sentään että ei mutta meidän mummomme tietäisi kun se eläisi kyllä se tiesi paljon asioita mutta se olisi nyt varmaan mitä se mahtaisi ollakaan kahdensadan vuoden vissiin meidän mummo niin niin pitkä matka sinne on juu en minä ole oikein sitä polvea joka tietää niin paljon minä olen vielä vähän nuorempi tarvitsisi olla siinä yhdeksänkymmenen tai sitten vähän muistaisi enemmän
tuossa on vanha ihminen tuo Jäntin mummo
se on se voi muistaa
mutta se on kuulemma Kankaanpäästä kotoisin
niin
ei se olekaan näitä noormarkkulaisia
ei ole niin se voi olla että se on Kankaanpäästä en minä ole ikänä kysynyt mistä hän kotoisin on mutta vanhempi se on minua kymmenen vuotta
juu minä kuulin tuolla että se on kankaanpääläisiä että ei
mm mutta kyllä tässä sittenkin vanhempia - ihmisiä on kuin minä opettaja Lahti on - ja se varmaan tietää kanssa asioita se on kumminkin aika paljon minua vanhempi tästä kuoli nyt kyllä yksi ihminen joka oli ja minua vanhempi iso joukko mutta se kuoli nyt ja haudattiin ei sitä voi enää ottaa huomioon niin mutta ei se ei se jälkeen kapinan enää se elämä niin hauskaa ole ollut se vei niin tyhjäksi kun ne kätki ja ne heitti menemään kaikki ruokatavarat kun joku mieskin oli kätkenyt enkä minä viitsi sanoa mikä se oli mutta se oli kätkenyt viisikymmentä kiloa hienoa sokeria maan alla ja semmoiseen - pläkkitynnyriin ja sitten kun hän rupesi sitä sieltä kaivamaan pois niin se oli vallan semmoista ruskeaa kamalaa vettä niin sillä lailla ne kätki moni muu sitten tietysti sen tähden ei ruokaa ollut eikä mitään kun ei sitä myyty kun se kätkettiin
minkäslaista se kapinanaika täällä oikein oli täällä Noormarkussa
no semmoista se oli että ruokaa ei hankkinut mistään saada ja kyllä ne tuossa tappelikin sitten tuossa pienen matkan tuossa jossakin kaupassa ne tappelikin sitten keskenänsä
menikös teidän tuttujanne siinä
no ei mennyt tuo Frans joka nyt asuu tuossa mummon pirtissä niin se oli siellä kyllä kyllä mar sinne kaikki olisi - saanut mennä mutta ei niitä mennyt kukaan ei - äiti päästänyt Eemeli-vainajaa ja ja tuota noin Frans meni sitten sinne mutta se pääsi sen tähden sitten että ei se haavoittunutkaan edes kyllä minä näin kun niitä raatoja kuljetettiin tuosta pitkin maantietä niin lammuskoilla sitten ja - siellä sitten sopivat pantiin yhteen samaan huoneeseen läjään ne raadot ja tuota siellä täytyy sopia sitten ei auttanut siellä pantiin ovi lukkoon tapelkoon siellä sitten niin paljon kuin tahtoo meinasi se joka ovea lukitsi
kummallakos puolella te paremmin olitte punaisten vai valkoisten puolella
no me olimme punaisten puoli emme lähtenyt kotoamme mihinkään kun punaiset oli tässä mutta kyllä ne sitten perääntyi sinne pitkin Tampereella ja Lahteen ja mihin ne perääntyi että siellä se vasta sitten loppui se kapina kyllä minulla on kun täältä on joku mies mennyt niin minulla on kyllä se mimmoista täällä oli mahtaisinko minä - malttaa antaa sen minä olen lukenut sen nyt kyllä toiseen kertaan minulla on semmoinen sanomalehtikäärö - jos viitsitte joskus lukea
katsotaan kohta sitten sitä mutta ei nyt
ei sitä niin päin enää minä olen puhunut elämäkertani
kyllä minä uskon että te olettekin aika lailla yksipäinen ihminen
olen minä olen ollut yksipäinen enkä minä tässä olisikaan minä olisin aikaa maantiellä ollut kun semmoisen kakaralauman kanssa jää eikä kukaan auta pennin pennillä ei silloin lapsilisiä saatu eikä saatu mitään muuta kuin minä sanoin että se viisikymmentä markkaa kunnasta mutta kun en minä huolinut siitä minä sanoin että mitä pirua minä olen syömättä sen aikaa ne viisikymmentä markkaa ei se mitään ei sillä mitään saatu se oli nyt niin kuin ei se - oli mar se viisikymmentä markkaa kuukaudessa joo
jos puhutaan sitä kapinasta vielä niin sitten kun se valkoisten komento tuli niin - tapahtuikos täällä teloituksia
kyllä kyllä niitä pantiin tuohon huvilaan yhteen huoneeseen siellä tapettiin paljon ja pahoja kakaroitakin kolmentoista vanhakin yksi tuo tuolta Harjakankaalta päin se poika oli kolmentoista vanha ja Söörmarkusta tuotiin semmoisia kakaroita ja ja siihen ne tapettiin mm kyllä niitä tapettiin paljonkin oikein ja nälkään ensin ja sitten - pyssyllä lisää mm
miehiähän vietiin
mutta tuolla oli sitten - Tampereella ollut kai Tampereen torilla sitten niin paljon kuolleita että joku tässä joku ihminen joka asuu siellä niin jutteli että että tuota noin hänkin haki omiansa kun heillä oli kolme poikaa ja isä ja ja tuota hänkin haki omiansa ja siellä hän niitä käänteli ja katsoi että oliko hänen mutta ei hän sitten löytänyt omiansa mutta kyllä ne siellä oli ja ei hän sattunut kaikkia kääntelemään semmoista se oli se kapina se vasta kamala oli ei ei suinkaan nämä siviili-ihmiset ole täällä vielä sodasta mitään tiennytkään mm oikein joku pommi tuli joskus ei nämä mitään tiennyt muuta kuin ne jotka oli sotatantereella kyllä mar meidänkin pojat tiesi kun kolme - yksi haavoittui ja kaksi kaatui kaikki meni sillä lailla mutta tuo joka haavoittui niin se on nyt sitten tuolla Porissa kerhoneuvojana
onko se parantunut täysin siitä
no aina se valittaa kun tähän käteen jäi se oli kai vasen käsi niin siihen jäi sirpaleet tästä otettiin pois kuule kun se molemmissa sodissa haavoittui niin tästä otettiin kyllä pois vielä meinattiin tarvitsisi olla miehiä mutta tuota noin sitten kun loppui tämä viimeinen sota niin enää otettu käsivarresta pois sinne ne jäi ja ne kulkee ne on semmoisia kyllä se usein valittaa sitä että mutta se oli hänen oma vikansa miksi ei hän mennyt lääkäriin ja mutta kun ei hän sitten aina tykännyt olla invalidi tietysti mm juu semmoista se on ollut tämä elämä kolme sotaa minä olen nähnyt ja ja kapinan mm että kyllä minä ne kaikki hyvyydet tiedän mitä mitä niissä on
no te lähditte sitten rippikoulun jälkeen kotoanne pois vai
no juu minä lähdin sitten ja olin jossakin herrasväessä sitten vähän palveluksessa ja sitten menin naimisiin yhdeksäntoista ei kahdeksantoista minä täytin
missäs te palveluksessa olitte
minä olin jollakin Stenvallilla ja ja sitten minä olin Lahden insinöörillä sillä Tallqvistilla kun se se oli rovastin poika se Tallqvist ja tuota noin ja ja rovasti oli kanssa Tallqvist ja tuota noin minä palvelin sillä sillä insinöörillä sitten vähän aikaa ja ja sitten minä olin sitten minä olin - jollakin - puutarhurillakin ensiksi joka muutti - Ruotsiin minä olin sillä ne oli ruotsalaisia ihmisiä vallan kun silloin maailmassa ei kelvannut tänne Suomeen - muut kuin - ruotsalaiset kuskit ja ne oli kaikki ruotsalaisia ja sitten tuota noin ruotsalaiset puutarhurit ja siellä minä sitten olin vuoden verran ensiksi ja sitten minä menin Lahdella Lahden insinöörillä ja sitten minä menin sieltä sitten Stenvallille se oli joku prokuristi se Stenvall
kuinkas te toimeen tulitte kun ette te ruotsia osannut
kyllä minä tulin toimeen kun kävi sillä lailla kerran että tuli tuolta mikä se nyt on ne oli niitä Pohjanmaan ruotsalaisia joku semmoinen kauhakauppias ja ei kumpikaan ymmärtänyt toistansa vaikka oli molemmat ruotsalaiset ei rouva ymmärtänyt äijää eikä - äijä rouvaa ja ja rouva huusi minua kauppaa tekemään se ymmärsi minua se rouva paremmin kuin sitä äijää silloin minä olen nähnyt sukkelaan kun kaksi ruotsalaista yhdessä eikä toinen ymmärrä toistansa se se oli - kurikkalainen se äijä Kurikasta kotoisin
no tehtiinkö kauppa
no tehtiin sitten kun minä olin välittäjänä kyllä minä niin en minä kaikkia muista mitä on tapahtunut mikä piru niitä muistaa ei kukaan minä olen niin nuorikin vielä vasta kahdeksankymmenen tulen ei suinkaan minä vanha vielä ole kun tuommoiset viiden kuudenkymmenen vuoden vanhat ämmät minä - paremmin tule ja sano ne on paljon nolompia kuin minä
kyllä ne onkin monet niin
on varmaan minä olin kuudenkymmenen ja viiden vuoden vanhaan työssäkin siellä puutarhassa mm että harvoin ne niin kauan sentään on työssä
no mistäs te miehenne löysitte
- tuolta mummoni tyköä
se oli naapurin poikia
ei kun se oli Vihtilänjärveltä kotoisin ja se mutta kun se tuli tänne jotakin vanhaa ihmistä vanhoja ihmisiä hoitamaan mutta mitä semmoinen hoiti kun ei siellä olisi saanut ryypätä yhtään eikä sillä lailla siellä olisi täytynyt olla niin kuin joku semmoinen mutta ei hän tykännyt olla sillä lailla hän muutti sitten meidän mummon tykö kun se otti hänen asumaan niin kauaksi sitten kun tämä pirtti tehtiin vaikka ei tätä ennen tehty ennen kuin me naimisiin mentiin sitten se vasta tehtiin ja se en minä tiedä kuinka se sitten kävi vain että se kun minä kävin siellä mummolassa väliin saunassa ja sillä lailla ja ja se sitten vain noin tultiin tutuksi sen kautta siitä mm
miehenne kuoli kovin nuorena
juu neljänkymmenen ikäisenä se sai keuhkolaajennuksen juu se oli täytti neljäkymmentä vuotta kun se - haudattiin
no kuinkas niitä suutarintöitä siihen aikaan oli täällä
hyvin oikein meillä oli kovin työtä se oli hyvä suutari kun ja se on oikein suutarimestari papinkirjoissa meinaan tuolla Noormarkun pappilassa kun sillä oli miehiä työssä se oli hyvä
oppipoikia
oppipoikia ja sällejä ja se pyysi oikein lehden kautta sällejä niin sen tähden kai joku minulta kysyi joskus että tuota kuinka kuinka se teidän mies on suutarimestari on pantu kirjoihin papinkirjoihin semmoinen joka hoiti niitä papinkirjoja niin tuota minä minä sanoin että minä olen otaksunut sen sillä lailla että se sai sen tähden kun kun sillä oli niitä miehiä työssä että eikö kaikki ole mestareita kun miehiä vain työssä on minä sanoin että tuota noin minä olen tykännyt että kun noita rakennusmestareita ja kaikkia niillä on miehiä työssä ja ne on mestareita niin niin eikö se sitten saa olla yhtä lailla suutarikin mestari kuin kyllä se oli hyvä suutari kyllä
tiedättekö missä se oli oppinsa saanut
no se oli käynyt siellä Kankaanpäässä kai joka paikassa niiden suutareiden tykönä oppimassa mutta en minä tiedä heidän nimistään ne oli vain vieraita semmoiset minulla
siihen aikaan oli ne jalkineetkin vähän toisen moisia kuin nykyään eikös ollutkin
oli ne oli toisenlaisia mutta kyllä ne nättejä oli kyllä silloin tehtiin semmoisia korkeakorkoisiakin jo naisten kengät ja nappikenkiä ja ja ja - kyllä silloin hyvin nättejä kenkiä tehtiin siihen maailman aikaan se joka teki mutta ei suinkaan ne kaikki tehnyt ne teki semmoisia rasvanahkaisia klohoja meillä tehtiin oikein hyvistä nahkoista ja semmoisista mutta se teki ruojuja ja oikein semmoisia puoliruojuja ja ne oli kovin maalattuja ja kauniita ja miesten ruojusaappaita ja semmoisia se teki kyllä ja että joka sorttia se kyllä teki mitä suutarit tekee ja sormussaappaitakin vielä mm
ja hyvin riitti työtä
kyllä liikaakin kun aina sai valehdella niin se oli jo vähän liikaa ei ollut koskaan siksi reilassa kun piti olla vaikka kaikki ne valehtelee suutarit ja kraatarit ei ne ole kukaan valehtelematta
syksyllä vissiin oli enemmän työtä kun
ei kyllä sitä oli kautta vuoden ja se teki sitten tuonne Poriin niihin kenkäliikkeisiin niin paljon - työtä meinaan paljon jalkineita ei suinkaan kun viisikin miestä oli niitä tuli sentään paljon päivässä
oliko se verstas tässä talossa vai
juu tuossa keittiössä ja tämä oli puolivalmis tämä kamari ei täällä voitu olla ja - kyllä ei minullakaan suuret tilat ollut vaikka ei meillä kotonakaan suuret tilat ollut mutta kyllä minä kun ensiksi oli - suutaritroikka ympäri tiskin ja sitten oli miehiä vielä muita muita miehiä toinen rinki niiden suutareiden ympäri ja sitten vasta minä hääräsin tuolla hellan edessä mitä minä mahduin että semmoista se oli
ja lapsia vielä
niin ei silloin sitten oikein ensiksi ollut kuin pari mutta niitä tuli sitten aina pikkuhiljaa että niitä - seitsemän sitten oli muuta kuin yksi kuoli pienenä kaikki muut eli muuta kuin sitten kun nyt kun ne sitten tapettiin tuolla sodassa
no missäs ne elossa olevat lapset nyt on sitten kaikki yksi on siellä Porissa ja
Porissa on kolme likkaa ja ja tuota noin vaikka ne on naimisissa kaikki ollut jo ja sitten se poika sitten joka jäi ne on Porissa ja ei yksi on sitten vielä Pälkäneelläkin yksi tytär
naimisissa kanssa
niin naimisissa joku Laine se on se meidän vävyn nimi mm
niilläkin on kaikilla lapsia tietysti jo
no sillä on yksi likka ja sekin on naimisissa ja sillä on kolme sitten sillä likalla kolme lasta että kyllä se aina lisääntymiseen päin on niin että mutta ei ne ole Lammisia enää - ei tule Lammisia muuta kuin kun minun vanhemmalla pojalla oli sitten yksi poika se on ja Lamminen sitten mm
kukas tämä poika tässä tuolla kuvassa
tämä on juuri pikkuisena se mutta se on tuolla seinässä nyt se on noin suuri jo ollut se on nyt rippikouluikäisenä mutta se on nyt kumminkin mikäs se olisi se on pian kolmenkymmenen nyt kun se on kapina-aikana ei sittenkään kun ensimmäisen sodan aikana se oli semmoinen pieni mm ei niin talvisodan talvisodan että ei ensimmäisen sodan kun talvisodan joo
onkos teillä tässä suuri tontti
no silloin se on kun meille myyty niin se on - viidestä kapanalasta myyty minä en tiedä niistä aareista yhtään mitään mutta tuota joku mies sen minulle sanoi kun minä sanoin kun se oli - kunnantoimistossa niin niin tuota minä sanoin että sanokaa nyt siellä oli semmoinen haastattelija tai semmoinen joka otti ylös tuosta - mikäs mikäs se oli en minä muista enää niin tuota en minä muista sitä yhtään mikä se oli niin se - kysyi että kuinka paljon meillä on maata minä sanoin että viidestä - viidestä kapanalasta minä sen olen ostanut en minä niistä aareista mitään tiedä minä sanoin niin minä sanoi että sanokaa nyt te kun te olette vanha mies ja maanviljelijä niin että mitä se aari on no kyllä se samaa sanoo sanoi äijä kun mutta ei suinkaan se samaa sano kyllä minä sen tiedän juu mutta - ei tästä mitään tuloja sitten ollut en minä saa tästä yhtään mitään muuta kuin se tämä pirtti saa oli tässä - se hyöty on se ei se kasva se tarvitsisi niin paljon sontaa että en minä pysty ostamaan sonta on kallista ennen minä ostan kun minä ostan kolme neljäkymmentä kiloa perunoita niin tuota noin minä elän sillä koko vuoden ennen kuin minä rupean tämmöistä maata viljelemään siitä voi tulla pari säkillistä ja ei kyllä minä ennen suoraan ostan pääsen vähemmällä pääsen vähemmällä juu en minä tästä mitään saa en mitään yhtään kukkasmaa minulla tuossa on se on ainoa tulo
ketäs teidän kanssanne tässä asuu
ei ketään muuta kuin
te asutte yksin
sitä asun meille tulee semmoinen roikka väliin että että huoneet on niin täynnä että ei hanki mahtua mihinkään kun siellä on nyt sentään Porissakin niin neljä perhettä kai kolme likkaa ja yksi poika ja sitten tulee vielä pälkäneläiset väliin ja ja sitten Tampereelta tulee vielä sitten se meidän tyttären tytär roikkansa kanssa sillä on kolme kakaraa ja ja tuo en ei tähän auta ottaa ketään muita ja kun ei tässä ole ei tässä ole kuin yksi huone kun oikein sanoo ei keittiötä lasketa mutta minä olin niin hullu vain että minä sanoin että minulla on kaksi huonetta ja kohta otettiin pois kansaneläkkeestä niin kahdeksan - kahdeksan tuhatta niin vuodessa otettiin että minä saan panna vuokralle toisen huoneen mutta kun ei kukaan tule kenenkään keittiöön asumaan nykymaailman aikaa mutta niin
teidän täytyisi mennä puhumaan siitä asiasta
no sieltä tuli nyt kunnasta joku - verolappu ja meidän Lauri kirjoitti nyt sitten minä sanoin että älä nyt kirjoita kaksi huonetta kun pane nyt vain että keittiö ja huone että kun minä niin tyhmä olin silloin mutta kun ihminen väliin niin kuin hermostuu kun minä kiukustuin kun semmoinen - veroilmoitus tulee eikä minulla mitään muita tuloja ole muuta kuin Ahlströmiltä minä saan viisisataa ei mar kun kuinkas se nyt on viisikymmentä ja viisi markkaa minä nyt saan ja tuota noin niin ei siitä pitäisi otettaman kun en että se on tuloa kun ei ne anna eläkettä ne - se on kaikki tulee sitten se viisi mutta ei sitä veroteta sitten täytyy nyt sentään toistasataatuhatta saada tuloja ennen kuin verotetaan niin tuota noin minä sitten sieltä se oli ihan suotta että lähettää kunnasta mitään - verolappuja tänne
paljonkos te sitä kansaneläkettä sitten saatte
no minä saan vain sitten kun ne ottaa sillä lailla sitten joka paikasta pois niin kuin siitä asumisestakin sitten siitä toisesta huoneesta niin minä saan nyt vain - seitsemänkymmentä ja ja ja kuusisataa niin se yleni nyt neljällä - neljällä markalla mitä minä kuudestasadasta puhun kun neljällä markalla se yleni niin ja minä sain ennen seitsemänkymmentä ja yhden markan niin tuota noin kun - se kuusi nyt nousi niin se on sitten se on sitten seitsemänkymmentä ja seitsemän markkaa
no kyllähän sillä yksinäinen ihminen näillä juuri toimeen tulee
eikä tule ei yksinäinen ihminen tule mutta jos olisi kaksi että pantaisiin - aina puoliksi mikä mitä kuluu niin sitten tulisi toimeen mutta ei yksinäinen ihminen tule toimeen sillä mutta kun minä sain sieltä Ahlströmiltä sitä tulee sitten se viisikymmentä ja viisi markkaa niin minä saan sillä puita ja sähkön maksaa viime viime talvenakin meni joka markka siihen
sitä minä juuri meinasin
ja ja vielä täytyi panna kansaneläkkeestä vähän lisää mutta sitten minä saan pojastani milläs lailla se nyt on en minä nyt muista enää mitä minä sitten pojastani kuusikymmentä ja kuusikymmentä ja jokusia satoja en muista enää oikein millä lailla minä siitä saan ja tuota niin - se ne ottaa siitä toisen puolen pois sitten kun - kansaneläke mm että en minä saa muuta kuin jotakin kuusi millä lailla minä sitten saan siitä joku kolmekymmentä ja ja muutama -- sata -- markka päälle
no kyllä näillä kaikilla yhteensä elää sentään kun niitä
no niin kyllä kai niillä elää mutta ihminen tarvitsee paljon muuta että ei juuri sen ruokansa minä juon paljon kahvia ja keitän paljon kahvia ja annan ihmisille ja en minä sillä hyvä ole että minä juuri elän jotakin roskaa syön vähän kroppaani mm ei semmoisella elä toiset saa nyt sentään kymmeneentuhanteen ei kun ne saa nyt enempi ne saa liki yksitoistatuhatta ja minä saan vain seitsemänkymmentä ja ja - seitsemän markkaa sillä on suuri ero kun he ottaa sen puolet pois siitä poika - pojan eläkkeestä mm ja minä ostan sitten vielä kukkasia joka joka lauantai viedään poikien haudoille kukkasia kahden pojan kun kaksi kaatui eikä se muija koskaan niitä kukkasia siihen tuo ja ja vielä tuo menee viejä ja en en minä sitä pysty itse viemään ja tuota noin sitten menee viejä sinne vielä ja sitä täytyy trahteerata ja ja tuota että kyllä se tulee maksaa kovasti ne - niillä kukkasilla se raha mitä minä saan ja itse minä ostan siemeniä ja taimia ja näen sen vaivan että niitä kukkasia tulee että niitä menee paljon kun niitä joka viikko sentään viedään ja sitten vielä tyyriit kynttilät ja ja nuo seppeleet niin jouluksi aina niin varmaan menee se - kolmekymmentä markkaa ei siitä ei jää yhtään mitään minun hyväkseni mutta kun minä olen semmoinen ihminen että minä tahdon täyttää niitä velvollisuuksiani kanssa että ei aina kaikkia auta syödä juu ja pirtti laitettu nyt juuri siihen meni kumminkin monta - monta sataa tuhatta mm eli vanhaa rahaa minä tein sitten kyllä vähän velkaa tyttärelläni mutta kyllä siihen meni minun omaanikin paljon
onko teillä pankissa mitään vielä
eihän vai pankissa
ettekö te pankista tykkää ollenkaan
en minä ole ikänä mennyt pankin ovesta sisälle enkä mene minä käytän omat rahani kyllä minulla aina on jotakin menoja niin en minä vie ei niitä sitten tämmöiselle ämmälle sieltä lainattaisikaan vaikka kuinka pyytäisi että kyllä se niin on että kyllä ne - tuommoiset paremmat ihmiset sieltä ottaa ja ja ja tuota noin tuommoiset suurikkaat se on ihan varma sieltä pankista mitä sieltä annetaan ei köyhille anneta eikä tämmöisille en minä mene pyytämäänkään silti kun me tytär - lainasi sitten vanhempi mm
mitäs tälle pirtille tehtiin sitten
no tämä on tuo on melkein uusi tuo - kuisti on ihan uusi ja tuota noin ja tuonne pantiin uudet lattiat ja uudet fyllit ja kaksi pahvia lattiaan kova pahvi ja ja pehmeä pahvi ja sitten pantiin massamatto päälle uudet lasit uudet ovet ja uusi vesikatto ja ja tuota noin kattoon vielä pahvit sitten semmoiset pehmeät pahvit ja tähän pantiin sitten kanssa samalla lailla tässä on kaksi pahvia seinissä se oli jo ennestään yksi pahvi mutta nyt pantiin toinen semmoinen pehmeä pahvi ja sitten niin samalla lailla lattiassa sitten kun tuossakin lattiassa mutta lattiaa ei pantu tähän uutta tässä oli hyvä lattia mutta tuonne pantiin uusi lattiakin että se on niin kuin uusi melkein
onko nämä nyt lämpöiset huoneet
on kyllä minä nyt tarkenen sitten mutta kyllä ne oli kylmätkin - niin kuin joku lato - ei missään muualla tarjennut kuin hellakropossa sen aikaa kun täällä asui mutta pantiin uudet muurit tuohon tehtiin muuri uusi ja ja tuonne tuotiin Kotiliesi ja ja tehtiin uudet kaikki ylös
tämä on päältäkin päin maalattu vissiin
tämä on päältä niin ja vuorattiin vielä ei se ollut vuorattukaan se vuorattiin ja ja ja tehtiin uusi kuisti ja maalattiin ja että kyllä se - paljon on tarvinnut rahaa ennen kuin se on siihen tullut mutta minä aina pikku hiljaa sitten kun minä sain niitä eläkkeitä niin säästin ja Eevi lainasi sitten kolmesataatuhatta mm
kyllä tässä nyt vain asuu jo
kyllä kyllä minä tänne mahdun kun ei se roikka aina sentään ole kun ne välillä menee kotiinsakin
onhan ne sentään aika lähellä että ne voi vain päiväseltäkin käydä että ei
niin niillä on nyt toisilla autotkin niin ne voi käydä päivälliseltä mutta kyllä likat väliin on niin yhdellä on skootteri kyllä että nekin sillä lailla päiväseltä vain käy mutta oli ne nyt kaikki likat viikon joka ainoa niin nytkin juuri Aino lähti eilen Pälkäneellä se oli viikon täällä Aili oli viikon ja Eevi oli viikon niin kyllä ne välillä sitten yötäkin on no nuo sitten pojalla on auto ja se ei - muuta kuin yhtäkkiä käy mutta tuota niin ja sitten sillä Jussi-vainajan pojallakin on auto ja mutta ei minun semmoisista autoista hyötyä ole ei ne minulle anna markkaakaan semmoiset autot vaikka niitä olisi kuinka paljon
kai ne teitä vähän kuskaa sentään johonkin niillä
ei kun en minä mene mihinkään se on aina rahanmenoa kun jonnekin menee kuulkaa
niin mutta kun sukulaiset autolla vie niin
no ei suinkaan sitä mutta sinne tarvitsisi jotakin viedä minä olen semmoinen että minä en mene tyhjin käsin mihinkään kuulkaa en minä tahdo syödä toisen omaisuutta minä menen sitten kunnalliskodille jos lakataan eläkettä antamasta niin minä olen sillä lailla päättänyt en minä kakaroiden niskaan mene lainkaan
no olettekos terveenä ollut
no viime keväänä minä sairastin yhden kahdenkymmenentuhannen markan edestä ja kyllä minä nytkin olen yhtä päätä kipeä ollut tuossa flunssassa aina ja minä tulen siihen kovalla voimalla minä olen kauheasti kipeä silloin pari viikkoa ja tuota kai minä olen niin huonoverinen että se sen tähden sitten ottaa niin lujille tuota mutta mutta mutta en minä lääkärille ole mennyt kyllä täällä lääkäri kotona kävi silloin viime keväänä mutta hän sanoi että kyllä hän teidän ottaa sairaalaan vaikka siellä ahdasta on minä sanoin mutta kun en minä tule teidän sairaalaanne uskokaa vain minä sanoin ja että kyllä se muutenkin paranee niin kuin on parantunutkin se oli joku kasvi kun puhkesi en minä mennyt kai mar kun ei hän tietänyt lainkaan mikä koko kasvi oli ja että minä ajattelin että enkä minä sitten koekaniksi tule että sen uskotte minä olen semmoinen yksipäinen niin kuin puuhärkä
se sairastaminen käy kyllä kalliiksi jos sitä rupeaa ajattelemaan niin
käy jos sitä rupeaa ajattelemaan niin se käy mutta kun minä pääsin sentään kun minä - minun vietiin sitten tyttäreni tykö kun oli talvisydän ja ja tuota noin ei ollut sitten oikein kuka olisi lämmittänyt vaikka kyllä mar niitä ollut olisi kun olisi huomannut kysyä kyllä nyt moni on sanonut että kyllä hän olisi tullut lämmittämään siksi aikaa että mutta kun minä paranin sitten minä paranin niin pian että kolmessa viikossa ja tuota mutta kun ei huomattu silloin sitten ja minä vietiin sinne Poriin sitten oikein paareilla ja kolmen viikon päästä minä tulin takaisin katsokaa kun ihminen on vähän semmoinen että se - semmoinen itseensä luottavainen niin se käy sillä lailla
näettekö vielä lukea ilman laseja ja
nämä sanomalehdet ja kaikki mutta kyllä minun silmäni vähän kipeät ollut on tätä aikaa kun joku pieni likka kysyi minulta että mikä sinun silmässä veristää minä sanoin että sen tähden kai kun ne on kipeät semmoinen pieni likka että
mutta kyllä te nyt vaikutatte terveeltä oikein ja taidatte olla nyt hyvässä kunnossa
olen minä nyt aika lailla mitä vanha on kyllä mar sen nyt tietää että ei se kahdenkymmenenviiden vuoden vanhaksi tule enää niin mm ei takaisin päin mennä eteenpäin vain juu semmoista se on tämä maailma juu kyllä niitä haastatellaan niitä vanhoja emäntiä ja sen semmoisia ja ne on sitten niin mahdottoman hyviä mutta kyllä mar sitä emäntänä on kun piiat työn tekee ja rengit mutta se on kun joutuu itse ne ensin kokoamaan ja sitten vasta sitten laittamaan niin sitten vasta lujilla ollaan mm mitä pirupaskaa monta minä paremmin tule ja sano kyllä se kuuluu mutta minä sanon vain oikein suoraan suoria sanoja kun tuossa on pari kolme piikaa niin tuota noin ei semmoisia kannata haastatella että minä olen oikein kiukkuinen väliin mutta kun minä olen kaikki sen rahan tienannut mitä minä olen elättänyt ne kuusi kakaraa ei niitä kukaan muu ole elättänyt ei markkakaan kukaan ole antanut mm enkä minä saanut mitään silloin mistään ei silloin saanut kansaneläkettä edes ja ei suinkaan kun minä tienasin kerran niin mitä sitä annettiin ja kunnasta olisi annettu viisikymmentä markkaa kuukaudessa mutta kun minä sanoin että en minä huoli että ollaan sitten syömättä pari päivää sitten jos se niillä lujille tulee
mutta kyllähän tämä yhteiskunta nyt on mukavassa mallissa vai eikös teidän mielestänne ole
on kai tämä on nyt aika hyvässä että turhaa se on riidellä enää minun mielestäni mutta kun sen välin vain on että kun työläinen se on raskasta työtä kun työläinen tekee ja sillä on sentään niin paljon pienempi se palkka kuin - virkailijoilla niin siinä on suuri ero sen minä sanon ja nuo kansaneläkkeetkin ne saisi vähän nostaa mm mitä nyt seitsemälläkymmenellä ja ja ja - kuudella markalla ja seitsemällä markalla ostetaan kun menet kauppaan niin se on kahdentuhannen meno jos vain ostat voita ja ja kahvia ja sokeria niin se on selvä menee parituhatta markkaa no ei siellä tarvitsisi joka viikon päälle olla edes se pari tuhatta markkaa niin se vähän sinne päin olisi niin ja sekään on muuta menoa sitten vielä paljon minullakin on vakuutukset tämä on kahdessakin vakuutuksessa tämä kämppä ja ja tuota noin ja minä olen ostanut Satakunnan Kansan en minä ymmärrä siitä lakata kun minä ostan sen vain toisen minä saan Satakunnan Työn mutta minä saan sen joululahjaa mutta tuota noin Satakunnan Kansan kun se on elämän ikänsä meille tullut niin se on niin sukkelaa kun ei se tule no radion maksu on kohta kaksituhatta markkaa ja korvon maksu on seitsemäntoistatuhatta markkaa ja ja ja sitten niin tuota noin niin ja vakuutus se on ja - kolmeentuhanteen markkaan vissiin ja sitten vielä ne passarit ajatelkaa kun en minä pysty joka paikkaan kun kolmesta paikkaa tuodaan minun eläkkeeni ja minä annan joka kerta kaksisataa markkaa se on kuusisataa markkaa no sitten minä annan tuolle joka vettä tuo usein niin milloin minä ostan kahvipaketin ja sokeripaketin ja milloin minä annan viisi markkaa rahaa ei ne ilman mitään tee vieraalla ihmisellä niin ja tuota ja monta muuta semmoista saunan maksan ja niin se on parisataa sitten se saunakin kun minä ostan aina kilon omenia ei ne ota rahaa mutta kun minä ostan appelsiineja kilon tai omenia kilon niin kun minä menen kun minä olen semmoinen että minä en mene ilman mihinkään en minä kenenkään nurruilla viitsi olla niin kauan kuin vain markkakin on kyllä sitä sillä lailla menee rahaa
teille tulee kuvalehtiäkin vielä kaiken lisäksi
ei ne on Laurin ne on Laurin lehtiä mutta ne on laahannut niitä tänne kun minä sanoin että minä katselen kuvia en minä mitään lukea viitsi en minä viitsi silmiäni kiusata tuommoisissa mutta kyllä minä sanomalehden luen mutta en minä tuommoisia ne vie silmät tuommoiset ja tuota en minä lue mutta kun minä sanoin että minä katselisin vähän kuvia että tuokaa sen tähden ja ne on niitä laahannut sitten se on venäläinen lehti mutta on niissä kuvia
juu kyllä minä tuota lehteä katsellut olen kanssa
jaa juu ei ne - kaikki ihmiset uskalla venäläistä lehteä tilata mutta en minä mutta en minä tiedä meidän on Lauri tilannut sen ja ja tuota noin sitten ne tuo ne meillä sitten kun he on kertaalleen ne katsonut niin tuodaan sitten tänne ne on aika hyviä lehtiä jos jotakin fyllääkin niin niillä saa ne on aika paksuja meillä enää mitään fylläämistä muuta ole muuta kuin en tiedä vaikka vielä tuonne panisi vähä fylliä lisää tuon kuistin katolle kun sieltä vähän prakaa joo
te sanotte että te juotte kahvia mielellänne paljon vai
juu minä juonkin niin minä olen semmoinen
vanhat ihmiset
en minä niin paljon itse juo mutta kuulkaa meillä käy väkeä meillä käy niitä muijia niin seurustelemassa minun kanssani minä puhun niille semmoista vanhanaikaista roskaa niin ne käy kuuntelemassa joo kyllä se niin piukalla pitänyt on ihmiset siihen maailman aikaa kyllä se vain niin on kyllä nyt sitten mennään niin kuin koira veräjästä tuossa ne lykkii oli sitten niin työmiehen muija tai mikä vain niin kakaroita ne lykkäilee tuossa pitkin maantietä hienoissa kärryissä ja hienona ollaan ja en minä tiedä silloin kun minä olen ollut sen ikäinen että olisi sopinut lykkäillä niin minulla on minulla oli kun kun minä minä käänsin aina hamettakin paikkapuolen päin sinne esiliinan alla ei minulla en minä itselleni kerinnyt ikänä mitään laittamaan ei mitään ja kenen kenkärääsyjä vain minä pidin kuka vain hiukankin antoi minä muistan kun minulla oli yhdet saksmannin saappaatkin mutta niitä en minä voinut oikein nostella kun tuota mutta kun oli talvi ja oli kelkkakeli niin toinen jalka oli sitten kelkananturalla että sitten minä voin sillä toisella vähän potkia että semmoisia minä olen ruukannut pitää ja ne oli kauheita ne saksmannien saappaat
niitä oli vielä sodan jälkeen paljon
oli ja minä punnitsin ne saappaat joilla minä kohlasin tuossa se joku semmoinen tsekkoslovakialainen ne oli Hanna kanssa lähettänyt äidillä minulla ja tuota noin ne oli saksmanneja saappaita ja tuota ja kyllä ne oli - viisi kiloa ne painoi kun minä punnitsin kyllä ne oli kauheat saappaat
ja suuret tietysti vai
no kauhean suuret ei suinkaan se - minun jalkani kiersi siellä ympäri kyllä kaikkea pidetään väliin minä olen nauran hengessäni yksinäni oikein sitä elämää juu juu semmoista se on
olittekos te tässä Noormarkun työväenyhdistyksessä mukana
en ollut en minä ole missään yhdistyksissä ollut muuta kuin ammattiyhdistyksessä minä olin vähän aikaa juu kun se oli vähän niin kuin pakko mennä kun en minä ollut - minä muista ei ollut meidän mieskään ei se ollut sekään en minä ole ollut semmoisissa minulla oli niitä mukuloita niin paljon että niistä oli talkoita ei kerinnyt mihinkään kun tuossa ja miehiä vielä semmoinen lauma oma mies kuudes ja viisi miestä oli useinkin
no ei ei ne täällä sentään asunut kai
kyllä ne asui täällä ja minä pesin vielä pyykinkin niin mm kyllä ne asui meillä oli - kaksi suurta sänkyä ja ja lattialla toisia sitten makasi ja tämä kamari oli semmoinen puolivalmis kyllä täällä muurikin jo oli mutta ei ollut oikein mitään sisälmys täällä reilattu ja ne makasi täälläkin sitten toiset pojat niin sänkyrääsyjä vain täytyi olla paljon joo en minä ole oikein kerinnyt semmoisiin yhdistyksiin ja kotoa ei päästetty ei mihinkään semmoisiin sanoi isä ei yhtään se oli semmoinen jästipää ja kuin minäkin yhtäläinen ihan me olemme niin niin yhdenluontoiset kuin pääseekin joo en minä ole semmoisia kerinnyt enkä pitänyt väliin ja parempi onkin että en ole ollutkaan mutta kolme kolmekymmentä vuotta minä olin sitten puutarhassa töissä
oliko se Ahlströmin
Ahlströmin puutarha juu ja minä olin siellä semmoisena niin kuin apulaispuutarhurina että minä kastelin kaikki ja hoidin sillä lailla kasvihuoneella että semmoisessa työssä minä olen ollut sitten kun minä olen - lähtenyt kotoa muuta kuin mitä minä palveluksessa olin vähän aikaa se oli niin pientä pari vuotta
no kyllä kolmessakymmenessä vuodessa oppii jo semmoisen homman sitten
kyllä kyllä sen oppi mutta ei siihen opi ikänä se on semmoinen työmaa ei ne aina luonaa vaikka kuinka tekisi samalla lailla puutarhahomma niin ei ne aina luonaa mimmoiset ilmatkin on niin kuin nytkin on niin pilvinen ilma että kukkaset ei hanki kukkia millään ulkonakaan kyllä minulla tänä viime suvena oli jo tähän aikaan vaikka kuinka paljon kukkasia mutta nyt nyt se on semmoista kun ensi oli niin kuivaa ja sitten sitten tuli tämmöiset pilviset ja sateiset ilmat päällä aina on pilvistä vaikka ei sada kun sataisi oikein kunnolla ja sitten tulisi auringonpaiste no sitten ne aukeaisi mutta ei ne hanki aueta
minkäslaista siellä kasvihuoneessa oli olla töissä eikö se ole semmoinen kuuma paikka vähän
on se niin ja kamala veto kun siellä oli kattoilmat auki ja ovet auki ja ja seinäilmat auki ja siellä oli semmoinen veto että väliin ajatteli että kun oikein tuulemaan rupesi että viekö lasista pihalla että siellä oli niin kova veto sen tähden kai minäkin olen niin huono noista kaikista - jaloistani ja kaikista että se vei niin särki aina ja kaikki paikat kyllä mar sen tietää se oli niin kova reumatismi juu
eikös se ole vallan ruotsinkielistä porukkaa se Ahlströmin
no kyllä ne
henkilökunta
kyllä ne osaa kyllä suomea mutta kun ei ne malta puhua suomea ne on niin semmoisia kyllä varmaan osaa joka ainoa suomea Maire Gullichsenkin se puhuu ihan hyvin suomea silloin kun se on suomalaisen kanssa -- kesken mutta aina sitä ruotsia sitten sököttää kun joku rouva siellä on joukossa kyllä ne osaa suomea koko Ahlströmin roikka vaikka se Eeva olikin kyllä sieltä Kurikasta että se ne on kyllä semmoisia puoliruotsalaisia mutta kyllä niin kyllä siellä suomalaisia -- suomalaisiakin on siellä Kurikassa että kyllä siellä molempia puhutaan juu minä sain kunniakirjan ja ja ja sen - kunniamerkin ja ja ei suinkaan ne olisi minua paheksunut koska sanottiin että on hyvin hoitanut tehtävänsä ei suinkaan ne siksi kovin paljon minua haukkunut ole ja haukkukoot sitten minä kumminkaan tykkää että minä mitään vääryyttä ole tehnyt kenellekään juu
sattuikos siellä mitään kahnauksia koskaan työväen ja herrojen kesken
- ei ikänä ei ikänä meillä mitään sattunut kun minä olin semmoinen yksioikoinen että minä sanoin suoraan päin naamaa ja Lindberg sanoi kerran että se on oikein että sanoo oikein suoraan kerran kun minä menin konttorin yläkertaan viemään kukkasia ja ja he sanoi että mihin Lammiska nyt menee minä sanoin että menen Nikolai Lindforskalle viemään kukkasia mitä Lammiska sanoi sanoi forsmestari Koski minä sanoin että sanoin vain että vein - menen viemään Nikolai Lindforskalle kukkasia se on rouva Lindfors minä sanoin että Lammiskaksi minuakin sanotaan mm ja se on oikein niin onkin se on -